रूस के संस्कृति में साहित्य लोक सह नृत्य। संगीत वास्तुकला चित्रकला सिनेमा एनीमेशन। के लंबी परंपरा होय छीये रूस में बहुत क्षेत्र में। सांस्कृतिक परंपरा धर्म भाषा के अलग अलग। मुख्यता हे रूस में ईसाई इस्लाम यहूदी आऊ। बौद्ध धर्म के मानने वाला लोग रहे छे रूस के। संस्कृति में साझा करे के भावना होवे हे। यहां के लोग मन में दयालुता होई छीये।